Une apa ndiwesa ndibee ndibee apangi kunzombe, ndibea ku Tanga, undibea kutanga wekage navanino, wekage navanino, ungarya ukweka navanino, juwipata ndauka kukone, <hesitation> wipata ndauka kukone, ungaike navanino, uwona mutamu kwanza mutumi napakilabu ukupatanisa mbakilabu, pakilabu povipatanisa pala pakilabu. Wisika pala wenati ijunge karibu uvukimbi wiinywa, woni ukugusa wiuma ndagu, ibidi umbule ukuti andinnino ndiuma kumakete, ndiuma ndaku, ndisile kuno, kulonda ikibarura, wona wene uwonatie bwana karibu, ulonde imbombo? <hesitation> karibu bwana mbombo nyiki jukuvomba? nditie une jojoni jipakule ukuvoneka, jojoni ine ndivomba, ndita haya kweli ine udimula akalibie! vunonu kabisa tulipakilabu. Tukabie akajinanga tukabie akwikona, paka pawusiwaka andondele ikibarura. ndikabia kwilima, ndikalima ndikalima ndikalima ndikalima lakini ndikankumbuka undemi une. tukise tuagana bahalu pakilabu, nditie bwana ndi- ndikukusukulu sana utwikolo bwana, sio tutame apa tuinuke, akati ahaya aina shida bwana, jikati numwalimi. Atie bee tukabie tukasuka ugali turye, tukanza ukuwuja kunyumba kuirya aba pala katereka, werya haya ukala asukile wuve wuva, tukarya pala tukarya tukarya tukarya tukarya, tukapumisika padebe <noise> ndikata ndinne bwana tuwuke kukilabu bwana tubie tukanywe, tukakiliwuka, tukanywe kukilabu uku tukanywe tukanywe tukanywe tukanywe tukanywe tukanywe jikahone ing'isi <noise> jove johonele ing'isi akata bwana tuwuke kunyumba tuvujage. Lino undimula kumbe ilole ihera jandinnine, pakilo akandyasila, ijo ndivombile ikibarura ndinnine irafiki yake, akandyasila, lina aviandyasi lino pavusiku ndisisimuka umwene napali, une vyandekile baho, ikabidi ndyanze ukulonda ikibarura ikingi tema ikyambombo, <hesitation> unguluwe akanange, ndikampata ikibarura kila ndikabia kuvomba ndikavomba ndikavomba ndyapatie alufu salasini. Ndindipatie alufu salasini ndikati apa apa judemu ijo jikunyinsila, windikanza ukutuka mumutuka, ukwiwujira kunyumba.